Pakistan tun ishin midan biridha nyaati, chapatia, sambusa, <hesitation> viazi tamu, viazi karai, chapati wonniati, mahamria, pilipilia, viazi tamua, workia, foni, fon reati, fon lawwoniti, won tun amminen simanen ak dansa nyaati, amminen ishinii chai akan dudhi, dib ete amminen won aki njugua tan akan nyaati.